Para se me kalu oqeanin vetëm me velierë, do të bëja një mirëmbajtje të plotë të anijes, duke u siguruar që gjithçka të jetë në gjendje të përkryer, veçanërisht velat edhe timoni. Gjithashtu, do të përgatitesha me një plan të detajuar të navigimit, duke studiuar rrugët, rrymat dhe kushtet e motit të parashikuara.